Nana'ak yang paling mahal nai restoran ndia pertama ndia nade kalfius almas ndia ndia nana'ak paling mahal hargana bisa losa juta natun esa lenak a per kilo terus pa Wahyu Kobe ndia terkenal no kualitas yang sangat matua terus rasa yang malada jadi membuat harga na matua terus trofil putih ndia sangat langka dan memiliki aroma yang enak.